ثقافة الصين غنية وعميقة. عندهم تاريخ يمتد الى االآف السنين. مثلا اللغة الصينية مليانة من الرموز المعقدة. الطعام الصيني معروف بتنوعه من النودلز الى الاسواق الحارة. وفيه تقاليد مثل إحتفال رأس السنة الصينية في تجمع العائلة وتقديم الاطعمة الخاصة. كمان الفنون مسل الخط والرسم. تحتل مكانة مهمة في السقافة الصينية.